Nyaku memang watung ketare tumou ku paadri mean ma wadi wadi kare ne tolokon papaku sama ange nanuma susut um bisa udang koyan nyaku paadri mean ma adri wadi wa wese tua jadi se wisaung kaangeang ku satu melek lako um ung untimei lolos ung kangku <hesitation> pa pona pan tii tuipa tuduun na san tii cempaka saung senoka nitung koa na wogis sang kona se noka nitu ngkoa nang kayu welanda wo sa senoka nitu ngkoa na taiapu yo sama kele kelang ma kele kelang lako kase abis itu ngkoana sa ngku ngku santi dang pau daung naba lebar ti ngkoana nitu wanera nitu storona ` pasi wo nera kolintang tang kolintang tii ta nitu musi ketoro nera pe tang ketoron nti musi u bulan nitu pendon tu dei sik siken satu anu tu poparam penera wotu yu walat nera tare tu wisi wo nera kolintang sai ka kelang kelang lako dou apa lagi sa mangena uma dou nitu no naan u eleken ta lako nona woi se nena ngkayu besi nenaan u <hesitation> sea sio dang ung kayu ta nitu o ung kayu kan nenaan ung kayu biasa manta de toroger gajin ta nonan ung kayu to roger gajin toro pa pa siwon wale kayu wolo apa saja toro siwon